Ma arva, et säänest asja ei juhtu küll mitte kunagi, et terve maakerä olnuq rahul tuugaq, miä toimus ja määne tuu om. Selle et egä kõrd om kiäki, kiä mõtlõs tõistmuudu.